<noise> Fito <noise> hetsy ty lafo. <noise> Dimy <noise> arivo <noise> sy <noise> ray aligne <noise> amizao <noise> ty mora. <noise>